Ia, tamin’ny andra areky zen̈y, nisy ampanjaka zen̈y nisitriky tan̈atiny vôlaka àby io. Kay izy zen̈y koa fa nisitriky, ndreky ndreky nandiniky kendriky zen̈y izy, nino ma natonga za ty nisitriky? Tsy mba tiako za fa ta tanety.